Dado saudi arabia dado did gudio kabd ta masa chall ka muk kas hiijen hunguluf las kasa bo amine adu gudio sunifu laf sun laf lila hodituu mukenine hinkabduu muken mukeninii kiles dufeni bokene robsa amine ajili ishin muk hinkabne adum chala amine masin hihoda hungulufine laf kasa kaa.